Wakam la ba̱n ɗe ga̱ fe hen tong pet ga̱ yil ga̱sampe, a pe vel ka̱a̱t o. hen ƙeleng ga̱ fe lutuk nɗe pa̱anang ndubai. ndubai hok wai a pe ga̱ fe la ga̱ na̱an tong ga̱ ɓoot ga̱ shin lutuk, tong ga̱ kat. la bi naira paat tong ga̱ ɓoot ga̱ yir ni tong ɓoot ga̱ yir long vilip sar, ko yagurum. abi ga̱ sa to ko wuro zem de ga̱n ma̱an ni, hen taba ma̱an ba ama hen zem de ga̱n ma̱an zak. ga̱ vel muk, ma̱ ga̱ fe hen man muop dok ap yit men a ma̱n <hesitation> uk, london. hen la ba̱ kat wakam zak tong ma̱an da̱ tong ɗi na ma̱n, ma̱n ɗe a gurum ga̱ ga̱me ɗem ta̱ o, a muop ta̱ ma̱ ap yit men, la kat wakam, la shin sool shini, tong ma̱an da̱ set luu ɗi, pe ga̱ sek a pe niak. hen man ba ka̱m la ɓak nigeria a pe vel, na hen ɗe ɗemtei njos o. muduut nda̱ njos pe men hok ɓak ho. tong zem abuja kat wakam la ba̱n nɗe nda̱ lagos, pe vel. ama de ga̱n pet ga̱ yil ga̱sampe, hen tong mang ɗi pa̱anang ndubai hok pe ga̱ fe kowuro ɗe ma̱an ni de ga̱n ɗe ga̱ shin lutuk muk i kat ma̱ wakam, ma̱ wam kobo ɓe ama la muk niak wakam la ba̱n nɗe hen zem a london, pe ga̱ fe tong ma̱an to uk, pe ga̱ fe tong ḇoot ga̱ ɓoot shin bishie na̱, karatu na̱, tong ɓoot ga̱ niak ma bi na̱ ɗi. Kat wakam la nɗe, wakam la ep hen ta̱ la shin sool o. tong ɓoot ga̱ niak bi na̱ ni ɗe tong wul i, abi ga̱ zem na̱ ta̱, ama la ba nka muk ɗemde jap bi ga̱ fe ga̱ lang ga̱ yir aɓk ga̱yil na̱ ho, ga̱ lang ga̱ yir ɓak ga̱ yir na̱ o hen zem ga̱ sek hok muo, nie pe pe nɗe lap gurum i o. hen man pe ga̱ pe lap hen, tong lap hen, abisa da̱ inda pe nierang na̱ pen. hen dok na̱an pa̱anan ga̱ yil sol pang ai, <hesitation> hen tong nzamfara, pa̱anan safe local government, dip an ɗin bishie, hen gode pa̱ nysc, national youth service corp, sa hen man pe hok. nie two ga̱ two shak ga̱ ɗe muop i shin i ɗi. hen suu i ba nkano, hen taɓa ma̱an nkano ba ho, ama hen suu ba nkano, hen relocate to kano. hen ba da̱ tong ɗi nkano. hen tong ɗi dip hen lang tong yir i a de ɗe hen man pe i, ga̱ yool na̱, ga̱ tong ma̱an na̱ pa̱anang nsafe local goverment kanin hen waruu ngusau, zamfara state, na hen ya a ɓak nzaria ho, hen pet i wa nkatsina, funtuwa local government, muop ɗe yong i wai funtuwan laka, hen ma̱an i ɗi pa̱anang safe local government. hen na muop nɗe two shak i hen niet pe.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 Gwen <hesitation> office of the accountant general n abuja. office of the auditor general n abuja, nda̱ jap pe ma̱ nan- ma̱ nan, national house of assembly, dip a npe ga̱ fe tong ma̱ <hesitation> bi hok dip sa hen man la jiap pe. nɗasa̱na̱ ho, wakam la ba̱n ɗe, based on in da̱ ga̱fe hen ma̱en na. hen zem a lagos. hen zem nda̱ abuja, n nigeria to, ama de ga̱n pet ga̱ yal ga̱sampe, hen mang bina̱ a pa̱anang de ga̱n ma̱an a pa̱anang ndubai. hen la paar lang ɗi, wakam na̱ ga̱fe tong ma̱an ɗem la ma̱ ɓool naan ga̱ ɗe muop tong ma̱en i wai muop ma̱en gwen jerusalem nda̱ gwen ga̱nang o. toh ga̱sek hok amuk naan ga̱n ɓool o, hen la kat wakam tong ma̱an ga̱sek hok zak. an da̱ wakam bi shie, <hesitation> hen shia ɓe, kat wakam la nɗe, ɗe hen ma̱an-ma̱an i bi na̱ de ga̱ ɗe hen pet i niet ɓak ɗe hen zak yir i ɓak ga̱ duniya na̱, ape gafe hen zen ta̱ de ga̱n ma̱an ɗe hankali na̱ ga̱ tong i, ɗe kiak na̱ ga̱ tong i, kiak pia bi muk ta̱, ɗe ga̱ ɗe hen ma̱an i ɗe hen man i ga̱ pe o hen zak hen ma̱an nduniya hok hen ba-ba, hen sang shie na̱ ga̱yil ɓak nduniya na̱ ta̱tei ta̱ har hen ba-ba kuma hankali na̱ tong-tong, ko hen la ta wan ma, dip ƙiak na̱ a ga̱ pia ɗem, ayit nmaan ta̱